Bog'ga g'amxo'rlik qilish uchun o'simliklarni muntazam sug'orish, begona o'tlarni vaqtida olib tashlash va o'g'itlash kerak. O'simliklarning turiga qarab ularni kesib shakl berish muhim va zararkurandalardan himoya qilish uchun tabiiy yoki kimyoviy vositalardan foydalaning.